Andkõq andis, kas olõs äkki võimalik muusikat alla käändäq? Ma ei kuulõq esiki umma sõpra, kes om must nigu meetri kaugusõl.